hvernig tilfinning ætli það sé að vera inni í maganum á með hljóðmynd eftir

þar sem Hrafnhildur Arnardóttir eða

hefur undanfarin fimmtán ár vakið athygli fyrir skúlptúra innsetningar og gjörninga

hún vinnur úr litríku gervihári á Feneyjatvíæringnum í ár sýnir hún líklega sitt metnaðarfyllsta verk til þessa þar sem hún býr til sjálfstæðan heim úr hárinu sem áhorfandinn hreinlega sekkur inn í þetta er verk sem er

mynd af náttúru sem ég get búið til held ég og sem sagt fyrir mér er þetta mjög mikið abstrakt eða

svona expressjónískt landslagsmálverk verkið heitir Chromo sapiens ég er í rauninni að nefna áhorfandann meira heldur en verkið sjálft við bjóðum gestum að ganga eiginlega eins og inn í magann á

sínum frá æsku aðallega á þeim forsendum að verkið

það eru þrír hellar sem ég setti þetta upp sem fyrsti hellirinn heitir

sem gerði

fyrir verkið

inn í hellinn litríka sem heitir og er svona óður trúi á að hafi ofsalega góð áhrif á mann

fyrir sálina og við stöndum hérna núna

þannig að ég lít svo á að þetta verk sé

einhverja náttúrulega alsælu í för með sér en það sem er að gerast í hennar verki hér er ekki bara þróun hennar sem listamanns í handverki heldur er hún líka að skapa

arkitektúr með þessu hári sem er kannski pínulítið nýtt hún hefur áður unnið með arkitektúr bygginga hér aftur á móti erum við að skapa byggingu inni í byggingunni og hún er af hári verkin hafa alltaf verið að stækka og stækka af

alltaf langað til þess að geta fyllt upp í sjónræna heild

áhorfandans þannig að þú sjáir ekkert annað

en þennan efnivið og þessa liti það er eiginlega lán í óláni að ég fékk ekki

að gera það fyrr en akkúrat núna á Feneyjatvíæringnum þar sem einmitt er hægt að taka hlutina alla leið það er eiginlega ekki hægt að ganga inn í verkin

án þess að snerta þetta hár og leyfa hárinu að snerta sig í raun og veru líka

er búið að vera hljóðmyndin í stúdíóinu mínu í fjölda ára þannig að öll mín verk eru hlaðin eins og þetta sé bara við vorum nú eiginlega búnir að vera svo lengi rokkhljómsveit

bara ágætt að prófa eitthvað nýtt við vorum kannski farnir að leita okkur að meira ögrandi verkefnum í listinni þannig að

pínulítið eins og kvikmyndatónlist við það að labba í gegnum hellana hennar má eiginlega segja að við höfum byrjað á því að að semja handritið

þessari bíómynd eða

já við fengum Skúla Sverrisson súpertónlistarmann til að vinna þetta með okkur og pródúsera þetta hann kenndi okkur ákveðnar

sjálfu sér ekki mikið pælt í við erum vanir því að spila mjög taktfasta

marseringa eða

undir öllu það á ekki við í þessu tilviki þetta er svona tímaleysi þannig að þetta er miklu meira flæði við gerðum það líka viljandi að við undirbjuggum verkin í raun og veru með því spila okkur inn í ástand létum verkin spila sig

hvernig er tilfinningin á opnunardaginn bara æðisleg núna bara hlakka ég til að sjá fólk koma inn í salinn og sjá viðbrögð gestanna og ég er alveg ferlega ánægð með verkið það er alveg eins og ég setti upp með að gera það og það tókst allt alveg dásamlega þannig að

nú er bara gaman frumflytja eigum við að segja

við sömdum fyrir bíómyndina sem við ímynduðum okkur að að verkið væri

eins og fyrir tveimur árum ekki alveg í miðborginni en það hjálpar til

af því að þessir

athygli fólks hvað er í gangi og verkið hennar

út og fólk er mjög spennt við höfum fengið mjög góða pressu fólk vill koma og

sjá þetta svo við erum alveg í skýjunum

hvernig líst ykkur á verk stelpunnar björtustu vonum ég var búin að sjá

áður undirbúninginn en litadýrðin

er bara meiriháttar virkilega flott hjá henni svo er maður svo ótrúlega stoltur það er bara þannig magnað að ganga inn í þessa sýningu myrkri til ljóss það er hægt að túlka þetta á mjög marga vegu manni dreymir alltaf

að fá að spreyta sig á á þessu verkefni þetta er stærsti myndlistarviðburður í heimi mér fannst ég bara vera tilbúin til að koma og gera ótrúlega flotta sýningu þetta er svo frábært tækifæri til að

og mikil lyftistöng fyrir mann að taka þátt í þessu ég er náttúrulega mjög stoltur gengum til samstarfs við Kynningarmiðstöð

hýsa verkið þegar því lýkur hér við ráðgerum að sýna verkið í janúar eða að byrja alvarlega að vera fulltrúi Íslands ég geri það ég er búin að búa í tuttugu og fimm ár í New York en mér finnst ég vera fimmtíu fimmtíu búin að búa hálfa ævina í New York en alltaf með annan fótinn á Íslandi og þessar rætur eru bara svo djúpar